Mi waawi iyo yiwugo haa nder ndiyam masin Miɗo waawi ndiyam njangude, kono mi ndaarnooɗo ngam seedaade nder ngesa. So mi jogii goɗɗum, miɗo waawi ndaarnde mi fow. E laawol ngoo, mi waawataa safni ndi ndaarol ɗuum